Taka in nte'é a jaitna chaa inidaa ujum na ku nte traznu na ku in in manzana in in nte titnun in ntoko in ujum na kui in in nte ja jaa ntaka bueno nta vece ku jaa ñuu yaa nti ntaka nte'e yuan ja jatnai inida chi atsiga jaan te ntaka ntee ja veetsa ve choo nu nusu nosu sukan oó nu kajtnaá nu ku ja kajtná ja te ajamm yuan kua te ka neñu ntee un te ajan nte mao ñuo ya chi tu nu tan'o jaa chi suka ni jaa kuun ntavi maa te ntewani ka joó yo un ntaka ntee ja váaga ja vaa ka jaa ka jaayo ya yuka un jataintuña.